طبعًا! لتحضير كوب قهوة، أول حاجة حط ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة في الفنجان. بعدين، غلي ماء في غلاية أو إبريق، وصبّه فوق القهوة. خليها تتخمر شوية لمدة دقيقتين الى تلات دقائق. لو تحبها قوية، خليها أكثر. بعدين، لو تحب، تقدر تضيف سكر أو حليب. وبالصحة!